Për lavé la roba a man t'i pìe ën basin, t'i büte ëndrinta ën po d'eva, ël savun 'd Marsiglia e pöi t'i strufin-e finché la roba a ven pulida